टरकी एक मुस्लिम बहुल देश हवे। एहि नाते एह मुस्लिम धरम के बहुत प्रभाव बा। एह के संस्कृति भी मुस्लिम <hesitation> धरम से ढेर प्रभावित बा। <noise> टरकी में मांस, मछली, अंजीर, ए कुल प्रचुर मात्रा में पावल जाला। एह के मिठाई कम मिठास वाले होला जौन अपने गुणवत्ता खातिर बहुत ही प्रसिद्ध बा। एह के व्यंजन में सूप के विशेष स्थान प्राप्त बा। एह के संस्कृति में उदारते-उदारता के भावना के बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान बा और एह के अतिथि सत्कार भी बहुत प्रसिद्ध बा। एह अतिथि लोगन के बहुत सुंदर स्वागत कइल जाला।